Manana namana akaiky anaky telo aho, eo amin'ny, voalohany indrindra eo amin'ny dimy taona eo ny voalohany, ny faharoa dia dimy amby folo taona eo izy, ny fahatelo farany kosa die efa efapolo taona izy.